Au nanong al mai lo au umang a bomo nabae heni au pinyak a sone au afadan ae nemna leo tahata Hata fa yang penting o ta hata-hata fa to pinyak ndia nanti bisa asa gatin te tahata-hata fa o haen na bi sila te tahata hata nanti de neu asa gatin nai toko.